Ushauriii ini- ini shandu ngili kutri wakatii trulali tuvi vatra le mama navetushauri kwamba tuve tweruunda kasi utrave mleshi sababu ukava mleshi we va masikini truveenda mwai ye na mama wakati wo basi. keri tuveenda le wewaa mleshi mara utoole, mara kweenda kulya mara wai au saa siingi kwabaki welalamika jamani ini ngashoka ndi lamweni eeh basi haatro mama nave hongwa kaamba ohou. oho mleshi avarimu mkanaalikwa le mweshiinda kusho basi truvelii va bishi twembia le he! Nganaalikwa shingaalikwa kwan- kwan- nga alikwa lasima ngiinde mwai kwani finndo fyaulika mpaka ngiveyaa. ngivela soko au nchoiki baasi nikutro aetushauri lakin ushauri wakwe nuveeli usha trukaeveufata. ila kwetre vava akwa tiripho naveeli mleshi sana fenfe kabisa aveeli mbishi yaani hata kolya ni kaa hata niklya ni heeiya sari <hesitation> heiiya fo baasi niukaidi. ukaidi fe mama ni ihongua kila mfiri. ila lakini kana- akanalikwa kaeva undusha Kaeva na familia na mmi akwe na vana vakwe, trena netre vana ndutru oh ni ikumi oni ilinga nalaatra sana. iningile atra vaana tiki kwetre ngile taka nndo saidi ni ho. kwakutro kusema ukweli hata tataa amotru naeli- naeleli mshauri msha sana navetrufundisha mamboo, navetrukabia na hadisi na itrudulia mfano hata shekuyo amotru na natrukabia na hadisi sa lo kasha shandu vaeruunda kwa mangi na vasa vaelaafo valeshi baasi kwamfano shekuyo amotru kwetre mfiri alemetrukabie hadisi <hesitation> akatruiya kwetre mma- mfele umu avaahawa ma- ma- mama leri sijui mama veri- sijui mama leri. kaindika fe leule iveeli ivoleo haile lasma muinde mneruunda kwa mangi, mweshiinda mkasheruunda <laughs> mkaneruunda kwa mangi kila mfiri lasima mwiinde eidha kwetre mfiri we trema au mfiri wene vyaa mara. au mfiri weenda mwai wene tremia mkamangi yan mfele a mangi navaawa mkamangi. kaindika leu mama leri so le fe akava naveeli mleshi akavaa- na mfo wakati umule akeeraaa, akeraa ikooru (yani konokono) akeera ikooru aka- aka finjia kitrende Sasa shandru ikooru lesina sina maftra le sasa ktambaa kilya aveefunga nacho mkeduu uliya avefunga nawo ukava nawo nuwevele sina sina wak- basi ikaeva looli shootro kdonda kila vakeenda umeuwaa fo ehe bado. umeuwaa fo ehe bado, basi mfuru umu kanetrekwa kane kaba hadisi na rafiki akwe kambesa le uwi ushi ini ni kdonda loli u shi kidonda fo ndi ni ikooru ngile finjya oh ndi kwashikeenda kwa mangi kwaveiya eeh akalolya hayaa uya na kaa. rafiki ulya kantrumbua siri baasi anaambe siri iya. wakanemfisia mfuru umu vakamra kitrende kilya vakaharauwa loli vakakolya oh ni ikooru. baasi vakava mpaka vakamtungia na nyimbo vakamuimba vai <sings> "mama leri kafunga mbeva fo kitrende. mama leri kafunga mbeva fo kitrende" baasi kwakutro yan kwamba akava na sifa mbaya kwamba naeli mleshi kwetre aekundi iruunda kasi fo aliku- a naeli mtegaji keri vaveenda kwa mangi, kwakutroo shekuyo katruiya le mtasheeva shafifeu sha mama- mama veri kwakutro ushauri truveeli ni uingwa na vandu veengi wasasi. vashekuyo vaki ngamaa. Kwakutro shandu ngaamba hatro le shandu vo truve shauriwa le Iyo ni shaani kutri uvaang'ali <hesitation> keshauri vandu fijana. vanawakwa vaki (voices) kwamba uleshi shi nndo kisha fo kila mndu aruunde kasi na kwaruunda kasi kwetre muungu e kutra fo twefindishwa na kanisani kwenye mafundisho ah dini na choiki trukaiywa uleshi shinndo ksha fo kwamfano sha hata fikundi fi fya vamama shandu twreshiinda fo le tweveshauriana kwakweli kweiningwa mkeiningwa na mkopo mkeiningwa na choki ilikusudi ujikwamue kimaisha.